Lapsi grafik e ka ni shufer t'hollë grafiti që osht i mshtjellun me dru. Shkrimi ose vizatimi n'letër bohet kur e shtyp majën e lapsit. Shenjat që i len lapsi grafik n'letër munën me u fshi shumë kollaj me gomë.